ནག་དེས་སྟེགས་ངོ་ལེགས་ས་པོ་ས་བ་ཏ་ས་པོ་ཨིན། ཀར་མི་སོ་བའི་ཁ་ས་ན་དེ་ཏ་ཁའི་ཨོད་ས་ཏའི་ན། ས་ཏའི་ས་བུ་དེ་ས་ཕོ་ཁ་ཡེ་ཕོ་ཨེ་ཀར། ཕུམ་ཁ་ཡེ་ཕོ་མ་བུ་ཆོ་འཁག་པར་ཨེ་ས་པོ། ཐེས་ཐཱ་མ་ན་ཀུ་ཐི་ཁན་ཐེན་དོམ་ཀར་སར། ཨོཏེས་ས་ཏའི་དེ་ཤམི་མཁོ་ལུ་འཁར་བར་ལུས་ས་བར་དེ་གི། ཧ་ཁས་ཡུ་དེ་ར་དོ་ཁོ་ལྦྟང་ཁ་ཨིན་དོང་ངྷ་། ཨོན་ར་ལགས་ན་མཐར་རི་ར་ཞྨིས་ཨོན་ཞུ་ས་བུ་ཏ་ས་ཏའི། ཌི་ནག་ས་ཐང་ལགྷའ་ཀའ་ར་ས་ར་ན་སའོ་ནག་ཀའ་ཐང་ཨིཡ་ྞ་ཀའ་ནག་ཀའི་ཞ་གི། ལགས་ཐུ་ག་གར་གཙུ་ངང་ས་སར་ཀར།